Jaa kítí luli, jaa kai <hesitation> ioo vivotí a chio, jaa kaa ioo listo a chio, kuu jaanaa kuu lusu lulia, lusua chii este kajini vaa nuu nayiu, nayiu ñaa ku chii ioo tu nayiu, ta’ayo a jao tu kajika va’aii jenaii chii xii tiun kajika suchiun jenaii te te lusu lulia chii kajiniva’atí chii nu nayiu ja jaa va’a vaii nayiu ve’eyo chii yua chii kaa jia’a xááti, nu nayiun chii va ja kuni ja keti nayiun, nu nayiu va’a luli kajaa veeyo ja, natu’un jiyo naun kuu maa te este tu kajiati nuu nayiun nu tu chii va sua kuxixi jii nayiu yua te yua kua jana ja lusua kuu jaa kití va’a iniluli jaa sati te este konte lusua nu jatu lusua yala ve’ete jiniti te este nu na su lusu va’a kuu natu vau xii nau este nau kiti yuku ku xii naun kua kajiniti te tuu chii ioo xaa kaa ka sati jinntaka kitin, jin taka nayiun jin vasa konte jiyo te ntontatí jenati keeti yo chii jini va’a lueu luliun.